Sakafo tsara sady matsiro aminahy, raha dimy: laoko, tomaty, tongoly, voanio, sakaitany. Dia <hesitation> karakaraigny tsara laoko, atao madio tsara, dia atao saosy tomaty ndraiky tongoly dia arotsaka koa ny laoko. Koafa mandevilevy izy dia arotsaka tomaty, ndraiky kikisana koa sakamalaho.